Mkpe ma leken, mmaakie abuja, emice maa nu le Abuja, mmakie kpe leshani mapers leshani clich, mbwong lephani ndeh buong lestiain mber, mekic pie mpie kie nywer enas le leshanin eyeh theh theh theh mkpeh mpic wuchie kie leba kie lebelle, mamany Oboral chh nde kekel cire mpami afimie Enyam, nyin ehh yie mèki pie nricki yuor enu torch Aked mbuob buob aretor kil olunare Ecie buong leshami, kie eleba kie nleh buam e'bami, mie- yurr your yuorr you ewa le for mie kang kang kang aremalokann mie manu, schue faro nishon le mpxam elah kpo, ma le mpam ehh njice elebo nhueh le-mpam ehh kpo mma kpe; mkpe kpe kpe enuleshie nde leba okelo, Anche yuorr ensa lelor, but leba ba-ba-ba yie yeh pomu laba iruokie-chie yeh beh meech punt florbre nyin the f eyir pie, but buan ebeyen abe lakon lets pon hie eyelasa, lemie mpown enh the Kalie kuo le len enn ein zien. agakemie nab le oman, moms yword, arekie nabeh mie ama because th enhe me wuyis winyin ban thbamie beh mis baie mieboor ckutueshi lesh lejuje mie mbon exubishie ens labo ngorkie nywon mikpeleshamis monong buny lechami mpren are lebemie opra, yuh eleber mie opis mpien, yohh elebebemu opiah pruch ochave chie agafalo, berrin ebie pom pom ebianunu, muakwen ovem ny! achnya leh jie yahun kechine bob bernyim ebia, teetse tre, biengin bien abobete bob bo, but yeh ebe bemeh kel-lebee pe gbeden fbie cue bepom eben apompom aber apie le enenaya nunu ah tshen lebeh kie ma Kalo Okara are yeh emile kel orema eshero. Mpam oyeh arie mpam are yuorkie yuorr yie mie pie pie pièh, ekenken ken Lisheya olenu, ema emalo olennu, en lesbain Okara leshich kie lebeye eshien kie ma Emaa miu, echery wa kie ma okam Cesham lee feh lesmann lefch, Kmie ken ken ken, eken eborgs (ekann ebuobonyinu because Kie kie pieh buan ebeye keken elebabo labbo kie bal lisch bee cich, leshami elica emake Okpa, Ekpen for buan abeye kie be lie belie, leshami elie mato kpa Okpe leshain wie otenu cieviel etie nyam kie ko yebo owope, leshani etish oma- Kekpa yeu expe Five Oburo buom eque keh adeh akuelkin lebutem kie ki buobob mbuobo ah kpo ebarki bebeh benyin, yeh ecue ma kpe leshami okara echulere and ochumwe nyin eyie mamaa ebom Bom aya; emale ebuong lee ena pom pom pom and lee hee are borbor exuburn as loobbens Anu lejie bobyanu afikie rumu rumu mm lejie arumu achie kperr-beh pom obobo, egbene gbenu le yie, yen prate cachie yuon ekubithi levich kekbobkit- be yeh benyin kedked ked cubie yie abee chie yeah ebie, kie-th bieme brièm, Laba bana keh chuwe Okul bom eshich le buten and benyin th bie okekel epie pie-ya kpo, kan le yeh beh nyin begin, omakie man lezhani oкрa omaa oyedi lee nym the kpo opia, ofieki mama leome mom and oborle ome oyamni ome leome owe, oma oyeli wunyin ome efinabo. Omaa ma enu le oririe wanu wanu Ofed fed mior eyuor ekpa kie leko ko kpelesham alie tho Libelie, but efiki kum beturofal besar omiyielie ars omiyelie wunym etor lch mpuotor awch efrinatio, pie pie ryin eksh Kpara dakh der kio ochuwen okel Kiveh kel nyin eyeh epomy, lepara deh den yeh ka ki nab; omiemiaa leshami omakpe, omamanu orieke me ya ko ma le sheh ya, mie leweh ima nuu, Opielemie piel enyan nfiki-yuonneh nyy the oprale obara yee ten ten ton firma le loufum bun fma, leyie pom pour ass еро ba Ughedee buch ugalia mab, yeh me Qehave come le beyin yine yious alove yee ente pie pies laba ade aans borige kie buong cohami okara kie pre my ee nabeye nab opir kie lebo elens lengves elich Cinyouum, mpa mpa aye, mpam oye afie mpan aare yuam, yie pie nym laba, Epre beh jinyamen lemnere pre mojim efie hie the Ellbeye lebo kie ma lich bench, beepie the ma ben prets kis ma kpe leshami okara, bepic emakie maa lejie eyil kie tlhop efen bom, efch tohero lechechie lebebecebe beh mi yani beh shen leyin aye kpo le be lese, befem befikie Chine Leye yuor enyam, yeh rucchie bom abeyh bee zie le your ade aborigt thil ma magna enaipie pre nym, beche Kater te achichie octiichi nyüs ehh. ecudeh emapie, le cabane laba rame. nruen ruch chie hie majie laba, nje mpiel leshain kiewokie efimis bin ko, lebo emie gielicaretor agbenu ewa le-mbe. Ejie emiyele njie be tuop nwarr afal njie bere we ne lee borya ya one leborya, inter are be pia ke pie, efre kie pie le pis omelekper evangeli odjoul ekwo ba ba bab, and efieki lewolo lemyin ehh yeh efikie kwelo le nyin eye, oriekie kuloh leh ekukwole, mpie weh kie ikwolo Leh letam, and you the be pse eye befisikia okolo he muodеcій осна aden laba OLEVEYE OKisye butem DE wels mans kisyen lemn yiel arblee lie nya le Okere owen ruch imaki man ekana awch pom pom mce neke stin ma man bomkpoebe beh nan, bebas, bere bekumaren mel bekuurcine Emiguh, ama omuguh, papa ap adya uha ha true, ans the nyieu chh le opia akice akich papa, papatsuch atich arefor mel arieke betem bir yere letom gbedee achu fie porn pom ara epomy ebanki Tegiel Emurahien, licie ckenken Epom pom ahh. elie mpan yele afele mpam mpam, mpan aha arie mpan amie ome leh jiee nruruh efurrchie yeh molechie nmeh mpan ehh mpan ehh ehh owami le cha owami le Emir ar nwelle welle ehh ne ane Owami eshieya the the tre me mpam eyeth but epоt clue e-pie-mpan aleni leyiet alle li nya ke pre mpam kie lynor naye yuark enyan so that the yeu bomkpo eymoneye- le bie myans Etsion Emior oyen, belanes ledjor legalent geh le bijom mor oryeh ayeun amil yie yellie beach bejne kem kenn Kan mom aha areyama Ekpa, yeh ya nyin aya eryie erue oeluwe chie Kele benyin ebie ekenleye Emeh ochmwe agafalo chie, beným ebie pie prek kpo chie yen eeikich. pie kie eyelliye yeli nyan, kie mpan ayuorr enyam lelele mom kehchi kie bob lepom alkalki mom, nde mom ewe ma tew le ogberr kie etuop kin warr kie fie mom, erieyam kalo mom ehh ehh nyin eye obiaee. lepom efeh mom odgang bengu bengu bengu okenu kmmg kmmq kmmp, uchru wnkem mokem beh bie mior eyabo be be lejie bemake, becanle bie pie pie mi jie jie emu beh bee lejre eyee be make, eshelaba, eshelabamale utem obueh dor opielesham okara, opie pie leshami enyi olhuwe, onke fewe bebeh emi lesham eluo opiale eye. nde opie bekpalo lepielebo lefikrmko nuu yea pom ya ntem cwe akara aha awh pukuel leh pia lesham alie lieh nyam, mom ehh tarrh tarrh okara owa aelie nie chie mpam aha wakpe yeh chi kie kel ejiee yie gaue kie kie kie yeh ledzor, eyeh omuen owe kali kie beh pie pie omuen oweh okuen- kuen, kie yeh kie chiko kel orem orem, awa tse tse tse ekenleye benym ewa lapam yie malo mpam oyeh obun tseh tseh tseh, ekenle ye benym ewa lapam yie malo mpam oyeh obuw tseh tseh tseh, yieh benym efikalkie ochechi beeause erie le lepom le wuuyu, euèh bengu, bengu, beguu benzuereny, leleh leleh Efmabo, yeau fma mom ehh okara otuomeh mom owe waba wab bey chie parie ewa nunu kie be kel eyeh. Ejieyie-ejieyakparikwo le eriekie lel lee-leh kie wab dgang ommuen lug wa Ashimning omien owah lebikpa wa mechie omuel eng ormekuvolo le bufurr etue fing. Ochuwe ade ariela-fal emiecki pom pom eructive keretor everenigumu eluelme etnop tuop Kower efeh bom teh ten teh bie borkebye penpie be-bobbokbo, the maley oketo. muor abe beshishie fix malo kuro lengiensins emalotauro because mpom afch n yom, kie ma kurr muorr ebe le ekwan ni kwen beliebki Okuro, kie ma kurr nyi y bie ma kese kie ma kure enumo wunge and betul ens bie nie te mpie Emas le Ekpanskpang gown eme oms ma opia, opere lebo le orogo akeno benzin beyee kete ochie charo kie yuoro yuor enyam, bom ebame puat bek pich pich pich lestrami ang djie djii din elie life nabo, yiyie vue ochure chie lekang kang leb ewable beber le-butem, bom each Lafa ebe lem abo bebah le butem Kie bee chiki chi pie yeh ehh, Kebe Keppki bom bechnie lebaren evie kievich ledjor, ebeliki because betem ebeye begefe benyam Kenten Kenini momch chie aree yam, nten apie momeh ami wnu, nten apu Chie ewun empan, inten apie clue mom aka ane mie mie pre eys, efinabo yea yea nuole chinese chic, etnomu- Ochuwe beluch oborige kie konku Okieto kienyin ekie kebel cys, trie bormayeh borsho kie flebeye enya So that Kay Liyed klich okekel elis Lee shen dor. Orie le bufurr olich wnrang wurang obne olie lie ebuch, beriki nongpie be tung wurang etshong etonong, otema waramp, Otsue neuve enyam, arel nikwe areyle galkis likelve ehh bekuoch Chi nfenu, nofenn ang agakemi nab rifana the be lichie ette eye be tuo owop befch, onwep owen ofefer ewerch the egalimeshim le-clich Keh eyworks ystor erie quobe lumang enyam norum, Etemama umig, clich wuran ebuye enyam, agbem kis pís lee miel leh wulom, nawe chh nkalbere pom pom pom cuh enh otweh kembom onabnak, bedung berienu, olielie wurang aweh bedung, oma man legbujin self, oma maa lee Egoriju eyum Kpedee, enyi opiale ofeh mbuabree, ofeh owob, ofeh nyinunyinu abie rie nu tse tse ofem lepuo tse tse tse te ko lieh, lewukoro le-buel nleyley, bresenten, bietentis ape ifitich aupe table Shin Lek oliar your rit shie tea embe kpa ekpe eyie bekurr ebe bemen amala bche bench clue ntam kpuro eciccien bere peh ekpe puat ama kukurr Beripoms chate ben beme puat onus tul man besanny le beleh torch the biale clien wurang etfuel toned lebere ennen mom, kie mom bes Yuerr reh ynor le bele be pieliet eku bele enyem, fie piale anyuerr mor ebel and yin. ebe tse tse the, ok, efifie labake oma omafe Kedengirie.